A lampa che fa luxe quando l'é scuo. Gh'ò unna lampa picciña, unna lampetta in sciô ghirindon pe fâ luxe quando son in sciô letto. Doî ciù grendi vixin a-a töa dove devo louâ e atre in gio pe-a cà. Ne pòrto unna picciña anche quande vaddo feua de seia in giardin pe fâ luxe perché no ghe veddo ninte.